ס'איז דא א באנטש חיות וואס ס'שלאפן דורך די ווינטער איינער פון די חיות איז בערן, די סיבה פארוואס זיי טוהן עס איז ווייל אזוי דארפן זיי נישט עסן און טרינקען, דורך די ווינטער, ווען ס'נישט דא גענוג עסן און טרינקען פאר זיי, און אויכעט דארפן זיי נישט זיין אין די קעלט זיי קענען עס דורכשלאפן.